هو أنا أصلا محبش قوي إن أنا أتعلق بالماضي، فلو هختار هختار إن أنا هدوس على زرار عشان يوقف الزمن عشان أقدر أستمتع باللحظات الحلوة ويبقا عندي وقت كفاية أرتب الأفكار بتاعتي وأستفيد من التجارب اللي مريت بيها وفي نفس الوقت يبقا لسا عندي وقت تاني أستمتع بيه.